<hesitation> kalo untuk hewan yang jijik menurut sayo tu ado apo namo nyo tu, angso tu nah, kenapo sayo tu jijik samo angso, kareno yang pertamo angso tu kalau nyari makan tu dari itu pembuangan pembuangan itu lah pembuangan kito masak, yang keduo angso tu kalau lagi apo lagi kalau yang jantan tu kalau lagi marah mau dio ngecak kito ngejar kito kan, jadi iyo udah lah jijik takut jugo kito samo angso <hesitation> kalau untuk daging nyo sayo dak tau sayo dak pernah makan angso cuma iyo <hesitation> entah kenapo jijik nian nak nengok nengok angso <hesitation> terus ado babi, babijugo ayo lumayan jijik trus sambo bai sambo bai-babi tu, dah lah bauk.